Min kaa suudu an ñaamirdu ndu mboowmi nduu ɓuranikan. Sabi miɗe anndi ko. Eɓe anndi ko njiɗmi. Ɓe ndokkan kan e wakkati. Ɓuuɓinan ɓernde an du, hakkille baaliiɗo du. Haya, ɗun e hono mun. <hesitation> Nii woni min kaa no paamirmi.